oyi miniyan a o zun mate a o baba-arara a o ji nunɛ ma woro mu wa a han o matete a o fanmuna mu paseke mu a benɛ mu ma han lɛtre-ra ɓɛ bwa a bunna ɓa twa a co-ro mate do matete hɛ mɛ wa woro muyɛ mu fanmunu do mɛ se abe un ɓɛ jo nunɛ a woro mu wa a hanni matete an fanmuna mu to mate a trɛ ɛnpɔrtan trɛ trɛ ɛnpɔrtante abe be curulu wa'a ho dimiyan ho ɓa mate ɓa matematisiyɛn-na ɓa fizisiyɛn-na hoɓa na a bera curulu wa'a ho dimiyan awa etidiye mate mu a benɛ mu cunumi matete